كيف توازن بين النجاح في الكرة وحياتك الشخصية؟ وهل تشوف أن تضحية بالحياة الشخصية تستاهل كل الإنجازات التي حققتها؟ أسأل ذا السؤال لأنني دائما أفكر كيف الناس اللي في القمة بيتعاملوا مع الضغط، خصوصاً أن النجاح الكبير يجي معه ضغوطات، مو بس بالشغل، كمان بالعلاقات والعائله.